<hesitation> نعيش كيما كانو يعيشو زمان قدام لا يـ <hesitation> يكتشفو الكهرباء. نعيش على الشمع. او ندير حسابي، الحوايج قاع لي يحتاجو الـ الضو، الـ باش نـ نخدمهم، نـ نخدمهم الصباح مين يكون كاين الضو نتاع الشمس، ضو ربي عادي. او من يـ يجي الليل، نـ نخليه إذا كان عندي الشمع، نـ نشعّل الشمع و راني ندور و نطيّب و لاخر. و إلا ماكانش الشمع، <hesitation> نـ <hesitation> نـ نتعلّم نـ نرقد بكري.